Okei nama pere au ma geku moni au geku wala omanai, au geku wala omana para kala iwa au inakna e vawalakuo omana e raka au inaku makina ma para va nama, para laka piai <hesitation> rupu velena para vai ria geku wa oma pie witnesia paknai gek famili ariginai ge al irau irau o inaku aura kavanai e amaku auna kavarai <noise> mapara wai kule wai geku veau leana aonai ma arawali pr arawali gema fa, oo lavanai e geku veau kava kavanai manuole e vavine e au kamu iwavagina auna parapara vai oara au geku wala omanai wa aunilimalima rekeara wala omarai ge ge ge eau rana ai ge verere ougirana geria ra maguli aonai, au geku wala omana pere au na moni kavanai au wa aunilimalima veaira para avuria para vairia geria invateisen kad, para veniria ne para welkamuria, lewana ila geria gavman wa kamuna auna moni ku pakurai au geku wala omana pekwara ne au geku veaolea or au geku ugamagi maguliai a maguli agi ana auna para va vaia lealea aura para inivaitira o geku famili kava ta geku moni kavanai e geku dadi kavanai. E au arawaku gena kavai, inana aura e amara aura ivaku aura e extended families wa para vai oaria kwalana wa aniani para kala aunai wa au geku <noise> ugamagi or au geku nivi wa au geku wala omana auna pana kala aurai au e aunilimalima veaira <noise> ila mapara para veauai agiria aunai ila grup ai para aoria geria teibol kopura kopura para auaria gera rapali velekora rapa awalira ne <noise> e wa oma makina pere au pegere vanamaku aonai maki ila maki aona para vanamaria au geku wala omana pakunai ne au geku ai moni kau vagi aurai ne para verere wa rapuvelera aura ma para veamai agira pegere veamai kwalana au geku oma ugamagi aona pakunai ne kamu iwavagina wa au ariku aura e au nauku aura para va namaria wa wa wala omana pere wala aonai kwalana ma moniku pakurai au kimukimu kiara pagara kamuria ne veveni aura rinaara kamura kiara pagara kamu ra uana pegere veniku veai veai nai auna ma para apiria ne anilimalima lealea aura koko pegere veamai wa oma auna pa ririwa riaa au geku wala omana pie verere agia pakunai ne. Ilamakina auna maki para vamanaria wa geria kumukumu aura kiarapara veniria or ari aniani aura karapara voi ria ne para oleara oleara veai veni rai ne para kearia ne para vanama agi ria kialua kwalana kialua vanugai ga aluna or ia gera anopara wa ila wa eau veira ai ge laka agi vanagi rana aunai wa pene au pere au ma moniku auna wa auna wa ila wa wa vekava e wa vanama wa para veni ria wa kwalana au ma moniku pakunai kwalana au geku wala omana pege veamai agia <noise> pagara verere agia pakunai ne au ila ana api wai kuleria or aniani koukou ne au ma moniku aurai ne ila kia makiina auna ana vanama waikule ria geria pasol kiara or kumukumu aura kiara para uraria ne ila au perega va nama ku veai veai nai ila maki pana vanama waikule ria kamu iwavagina raka a rawali wa o <noise> au geku ve ugamagi au au inakuna e iagukuole wa oma au geku vanama au inaku gea raka para iwa rupa velena ka para kea ne au geku oma pere vanama kwalana au inakuna wa e luguku ole au wa oma a wala o omana auna pana rawalia kwalana au ma moniku pakunai ne <noise> wa venama ana api lakai ia ne No envelope kamuna a para ugu para ura ne para ugua rupu rekeara geriai wa onia pakunai au geku wala omana para kilagia, au e oma au geku wala omana aurai au geku vanama e waina, e wanaina es ofrin or wa veaina thanks giving auna va lakagi ao rupuaonai ne rupu aonai ne inagulu kimukimu ra aorai wa moni pegere kalavokalavo agia wa pasol keia present keia para ugua wa wa rupa aunai ne wa ina au geku wala ugamagi aona pakurai ne wa ona au inak wa paravanama auka vagi kwalana wa oma au anoparai e veamai agiku o e anopara maekana auna gia o pakunai.